أفضل كتاب قريته مؤخرا، هو قوتي الأن الكتاب يتكلم عن أهمية العيش في لحظاتي الحالية، كيف نتغلب على الأفكار السلبية اللي تعيقنا؟ أرشح الكتاب لإنه يساعد في تحسين الذهن ويخليك تركز على الأشياء اللي تهمك في حياتك ،كتاب مفيد لو حابب تبدأ تغير حياتك، وطريقة تفكيرك الأفضل.